कच्चा खएला से हमीनके नोक्सान भी होइ फाइदा भी होइ जैसेकि हमीनके मास मछरी, यि सब काच खएलासे बारा नोक्सान पुगी आदमी विरामी होइ, विराम परी औसने जैसे कि कच्चा अ खाना जैसे कि होगल अ हमीनके मुरै होगेल, गाजर होगेल यि सब कच्चा खएलासे, फलफूल होगेल यि सब कच्चा खएला से हमीनके बारा लाभ होइ, बहुत फाइदा होइ, अब जैसे कि भाते काच्चे खएलासे, रोटीए काचे खएलासे आ औसनके मतलब तरे तरकारी विना पाकल खएला हमीन के कथी होइता त नोक्सान होइ यिहे से हमीनके काच खाएने जैसे कि मास मछरी, खाना वना बिना पाकल खाम नोक्सान होइ । फलपूल होगेल आ ऐसनके दुधउध होगेल निमन से पक्काके खाम त हमीनके फाइदा होइ ।